<hesitation> ko mi yiɗi jooni faama, woni a yi'ii no kuugal maaɗa woniri. <hesitation> e ngal marani yiɗki ummilowaa-ɗaa, so a ummilowake a taskake nden a dilla wakkere kuugal maaɗa. Ngam maa a anndi wakkere diina hollii dow <hesitation> luumo e yiɗanaa mattilowee, ngam to a yahii barka kan e ka dow jahilowooɓe luumo. So ngam non, aan kam haɓdu, <hesitation> ummilowoo-ɗaa ngam keɓaa barkaa luumo maaɗa, useni.